أنا ما عنديش أبناء عم أو خال، لكن لو عندي كنت أتمنى أراهم على الأقل في المناسبات والعطلات، عادة العيلة مهمة وأكيد بتحب نشوف ب-بعض بشكل دوري خصوصًا في الأعياد أو الاحتفالات، لو كان عندي أبناء عم كنت أحب أكون على تواصل معهم أكثر مش دايمًا بيكون في فرصة نشوف بعض بسبب مشاغل الحياة، لكن دايمًا مهم المحافظة على العلاقة العائلية.